Izaho aloha tsy mahay mamatotra karavato e, vao omaly mihintsy aho izao no namatotra karavato dia tsy mahay, moa ny olona manodidina anà koa tsy dia misy manao karavato